Mi zangpei da ma gunkinan sarai sarai, mi ghon, ma gun yeyei wu ma dang mi ghn yepangha nin yir hing mai kyau. Toh ma gun ye pang a ghonewu amipuuk hinami wui ma buuk wui yu to ahnapeiyit da. Lwai nyayewu kenanfa, am napeiyiwu, gupba saksoi, misak soya mi sak soya, pungnungha sosai. Maa zak soyiwu. Au pang biyi wu toh mi lak deiyong piki nyim. Maa sak au sa'gha, mi sak angilongha, mi sak moi ya mi sak shaama, mi sak wangha. Toh ma zak'ghe kabu, daidai akin iyon maak'u toh ayuk mipi maimaigkha a kina. Ana kin iyon nyangi wu midang min wulak anpangha, mi wulak aupangha, mi taha nyanhina pungnungha. Ana kin iyon bwopsiwu mi dang mi tuk pi nghangsi pang nghaza, khin iyon amso nyim kuma dami, nywa au, angilong pang piya? Angilong pang biye wu sai vwaag angilong pangha nan, am vwaak angilong pangye wura kin kwalpang nyi waaha ani swaga mi wup mi wura a kinki yegu panku mi wurhawu. Bayanda gwa, toh kin iyon nyima kuma sai a miyis mi ami dang ngum aupangha nan. Am gun an pang nan sarai sarai am nbgun au pangue kabu, sai nyi ghimisa, ami muk'ahma pwolong. Maa bwole kab kin iyong pang sai mi kaana, mi kaane kabu, kin iyon nyimastaak kpabu mu wopba, mu bak gi myisa mi dangmina kwal. Toh mat nghanyin kwal toh zhonkighira buk am myokni kigira malit sonongh 'yang. Au pangma dei, ma dei ade pi sak soi pang kadei laghai. Am hei nyara mi kann kwala nam, am da mwa kwal dyem, mwa dyema sosai ngwu ma makaan kwalanam mang ɗindɨi yayewa ya ama wop peipang wura a khinawu ama gaan ɓindiɨ pang namewu ye kamama ma bakyei maal, mi ɓuk kamaha min pungnungha. Ma buk ka ma pangye min maalu toh, mi bakye whosa a kin iyon ngimas taak kpab, nyar wukyai da mi san whos pangha nam am baaba. Am baabewu a bye e nbindiɨ pangha min am bye, ɓindiɨ panghe min kabuy toh augu gimis mi aminamu sai mi wura kin ɓindiɨ laad pyok'ghana. Zhena waa pang ko aunapa wur gin a kiun ɓindiɨwapa kab sa'igu peibilaakgu, ama gi she namlo pei laak, am ob ɓindɨi pang. Toh ndoma boh, ma ndyi shaiwu mishina be punungha, mi aungwu a kin ɓindi pang mang angilong pangwu. Min pwolkina dong sonong mal kawai. Har ana kin iyong nyima taak kpap mi war kungtiyan nongha ko iyong nyima taak nyim mi nongha. A nonghewu am dang da zak ghe soyera gheyei, dang nwat kungtiya ɗongwakfa koti pangu kore wu sai mil war kungtipang nigi e gyak. Ama har am wat laghai mi nyiru, am bakyei gimyes mi mughima wat kungti pang. Mi wat kungti pangya kabmi wara bilim wui ɗongwak. Don soi gwa zak'gha, ayinawu, gyok'ghm laghao am bak tukpi soi pang kunang ya soi pang ilan gha nam sosai, ya guk peiya yanagha wura a kin ɓin diɨ mi a mi dak kyama kin soi pang mi wuda a pyok bul, mi rap yeguna yip ayoghawu, min raba, min raba min raba shok yip, shok yip amang ta yok ti e ampani pang nan min. Mi lokyiya bung ya lwai nyawu kabom mi dang mizina ayepang ama ama sonong am miyok'. gha fa. Maa daangha da mi bakye kina a wuei iri nyanghi yibungu am wada am ani na a gak myep, ame yibung a min yiba. Dong mang gwihi gwa hei mi kyongyoi paeipanghamin mi tukpii peipang min